Ny loko maitso amiko dia mifandraika amin'ny natiora, ny zavaboary, ny tontolo manodidina. Dia ny ala sy ny tontolo iainana no tonga ato an-tsaiko voalohany rehefa mahita loko maitso aho.